Ipano soler iyi, ipano soler <hesitation> indëmb pënţënk bañaan mak ndank. Ngëcáak ngánkáaţ ngun kuraŋ bandërël ndank sá këënjá ne kuraŋ cí dul. Unú mácëlari námpaţ ŋáaţ ananjánke <hesitation> ananjánkin soŋ untábin aţíj kuraŋ, acáakin aţíij kuraŋ. Anjál uncáak waŋ ţíjáaţ kuraŋ, karoo untaboo untab doon uforësá bërir bëkël kápano soler cí koofíiţaran untab bëkël. Kon nak pano soler mëyëlan uncí mëënţíj kël këëntená wutele, këëmbëraŋësiran fërigo, këësarësiran porëtabël, ngëworëdinatër ngí, këtábënan ngëlam dí untab. Ndank ipano soler ngëloŋ cí aţíj ngëlamp pur igë, ngëlamp pur igë. Ngëlamp kuraŋ ngun kúpirank kú, ngëmpano soler ngun jáaţ caf ngu kúpir ajá ngëcuman kaloŋ ndúufíiţëná ţënko. Ngëmpano soler aká náfá mak.